Aɲ haŋaŋ ɲal ni tizarɔ ŋgal kɔr nɟɛn ti nɛn. Kɔr nɟɛn ma man sə təm kileŋ marway. Kɔl ŋgɛn ma ndubə rɛn ɲi sogo. Tu ma mba ɟi fasaa ayal aŋgal tən togo ɲa. Tu mba ɟaa tu mɔrɛɲ haɗal gən ŋale tu mutə tum nɛ haɗar gə nɛ burɛ̰ nɟaala. Yani doom mɛrli ka ɟiti oto mɔlɛm ŋgal nɛn ti tu mɔlɛɲ basal fɛnɛ ŋga le. Kaat jiŋ ko tu mɔlɛɲ ŋga le. Yani da kalas tum teʃa nɛɲ. Ti ɛr fasaa aʃe maarat tum tar ɲɛ lele tə bar ɟi jɛrbu majin ŋgɛlɛ. Tən teʃina ma aʃe cuu. Yan kɔr nɟɛn kɔr yama ḭ tar ɲɛ buta haral ḭ dɔ o. Kar ɔhi da nɛ inti ɔsən kiya ləl gət. Lɛr tə tar ɲɛ tə haral ni ge tə karɲɛ ge majin ge tu ɔlɔ basaal tə mba ḭ cii. Ti ɔlɛɲ karbə ŋga le. Kalas yal hɔɲɛn kararpə mɛ ɔlɛ ɲaa kaarotə ge calɛŋ nɟaal kaaraat. Nɛn kalas tə teʃe nɛŋ inteʃ fasaa aʃit cɔw nɛn. Ɔndɛ ŋaa nɛ kalas ti ɟete ŋge bulɛ mɔnɛ ge nan ti ɔsə daan cɔt pepet. Ci ŋgar gə ɔsey ŋa nan yan tə ti kayafə ka. Lakin intal lərgət ɗanɛ dɛn pom koseŋ ndəga.